पक्षी मन भी आपस म छींक के चहचहा के चिल्ला के बात करते। जो छोटा पक्षी मन हैं ओ चहचहा के बात करत हैं आऊ बड़ा पक्षी मन चिल्ला के बात करत हैं। ए सब ल वॉइस नोट कहत हैं। बहुत सारा वैज्ञानिक मन शोध करीन हैं के पक्षी मन चेतावनी देह बार अलग आवाज म बोलते या चिल्लाथे।